Mi habdi mi saali le-lewru gotel bako lewro may wara ko mi waadata njutta? Mi njanngan qur'ani be boko, mi dabbita kuugal, mi siiwtan, mi defan nyamdu bodɗum, mi yahan pellel siiwtare e mi ya mi laara soobaju am, mi ya mi hofna dada am be baba am. Mi yan luumo mi sooda ko vodi pat.